في عيد ميلادي بحب أن يجيبون لي هدايا، ليش؟ لأنها تكون لها طابع شخصي من الشخص إللي جابه، وكما بتعكس لي إهتمام الشخص إللي جابه لي فتشعرني ذلك بسعادة وبتلقى شي مخصص <hesitation> لي سواء كان شي أتمناه أو شي طبعا ما أتمناه فبتظيف لي لمسه خاصة وبتجعل اللحظة أكثر تميز والشخص أقرب.